Pakanen memang kepadan nong kebiasaan wange nia toun tonsea sa wia acara mpembawi ti memang nitu mal apalagi kewiten yai narga pe mbawi ti memang ke koa nera tinggi mo rumai naga na jadi se tou sa na wia acara wiam patean wiang pesta ma lelo wa sarang me pepengelek ketare ma bis ma tiga pulu rupa um pakanen bia mi ya um peen pengelek kenya ra no mo satu ti umpen wabi keran pen wabi ti ma ketet en tou tou an wo an penda mene to tonsea iyai tum pemawi ti memang manfaat terma itu wia in tou tou waing tou jadi penghidupan susu nendo tii toro ca nga makan pe wadi turus